Oli babé muting musilay éni ucaméén bébang mo piyo jambi mukajéén, aw bétaas mo muséét wiic nuŋaar mo ubang tiin ta jébijébi taan imimé busaha bat bugoor mo to néni ubang mo to mujuhé mulakoto piyo gujééna nak ubajul to nuŋa nusiil.